لا ماشي مهم توجور تشارك في الانتخابات, بارسكو بارفوا أصلا لي راهم مترشحين للانتخابات ما كلتهم ما غاديش يحقو الحاجة الي راك باغيها, دونك علاش تصوت باش تدعم واحد كونتر واحد